қазақстан алкоголь өнімдерін тұтыну көлемі бойынша орталық азияда бірінші орында
мұнымен мақтанайын деп тұрған жоқ шығарсың мақтан емес күйініш
маскүнемдіктен емделуге тырысып жүргендер жоқ емес бірақ ол сенімді ем бе
бәлкім бүгін анықтап көрейік бұл пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлназия жалғасқызы армысыздар
бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша ыыы әрбір қазақстандық жылына сегіз бүтін оннан жеті литр алкоголь өнімін тұтынады екен
ең алдымен экранға назар салайық
серік ағаның саябақ ішінде серуендеп жүрген өзге адамдардан еш айырмашылығы жоқ
инженерлік мамандығы бар электротехника тілін бес саусағындай біледі бірақ ащы судан ұрттап алатын жаман әдеті де жоқ емес
бір ішсем кетіп қаламын бір айға тоқтамастан
өзіңізді тоқтата алмайсыз ба былай ыыы ойыммен ойлаймын тоқтау керек а мына іш құрылыс сұрап тұрады
іш құрылыс таңертең ем ем жасауға
серік жанабаев жұбайымен ажырасып кеткен бір ұл бір қызы бар олармен табысқысы келетінін ол жасырмайды
бірақ тағы сол зиянды әдетімен балалардың мойнына масыл болмайын деген ой да жібермейді
папа қашан қоясың шаршаған жоқсың ба дейді
немене туыстарыңмен араласқың келмейді ме дейді
сіз не дейсіз енді үндемедім енді айтатын
не айта аламын ештеңе айта алмадым бет жоқ
берік дүйсенбай артем хлобин пендеміз ғой ток шоуы
серік аға студияға қош келдіңіз м
сізбен осы бағдарламаға дейін тілдескенімізде сіз айтып едіңіз отбасыңызбен арадағы араңыз ашылып қазір ыыы көп араласпай кеттіңіздер
оған не себеп болды жалпы ажырасуыңызға әйеліңізбен
енді туыстарым тырмысады менімен жақындасуға бірақ енді мен ұяламын
неге ішіп кетемін ішіп кеткенде
бұлар мысалы үшін өткенде наурыз айында наурызда ы мына иә жиырма екісі күні жиналдық апамның үйінде мынау қосшыдан барлық туыстар құдалар
жақсы өткіздік уақыт немеремді сүйіп қолыма көтеріп
серік аға сіз өзіңізді маскүнем деп есептейсіз бе
енді бар ондай
былай алкоголик пен пьяница орысша айтқанда айырмашылығы қандай
алкоголик пьяница ішкісі келсе ішеді ішпейді
алкоголик ішкісі келсе ішеді ішкісі келмесе бәрібір ішеді бітті анау қармаққа түсіп қалған
сонда сіз қайсысыз енді анығын айту керек енді м басты ашып сол

сізді не себепті ішесіз мысалға
не түрткі болады м не түрткі болады ішуіңізге түрткі ме енді
мен мынандай ойға келдім мысалы үшін енді біздің наркологтар ренжімесін ол мына мына баспалдақтың
мына сатыда ол біздің тәніміз ол тән ретінде емдегісі келелі неше түрлі анау программалар бар
сосын ыыы кодировка бар ол ол биігірек ол рухани жағдай
шайтан дейміз оның азғыру бар м не үшін бекер емес тегін емес қой мынау ораза тұту намаз деген ол мына
рухани нәр береді адамға күш береді қарсы шығуға күнәға ол күнә ғой жаман күнә мысалы үшін
сіз өзіңізді күнәһармын деп отырсыз ба бар күнәһармын мхм
сіз не жалпы ыыы күресу үшін не істедіңіз осы
енді алладан күш сұрау керек адамның өзінің күші жетпейді жалынып жалбарынып
емделіп көрдіңіз бе ы кодировка болған бес жылға кодировка болған бес айға жетпеді
қайтадан ішіп кеттіңіз наркологияда да болдым
ол түк емес шығар
наркологияда емделдіңіз иә емделдім
қанша уақыт бір ай
өзі белгіленгені бір ай ма еді бір ай болды бірақ ем қонбады қонбады
бір бес алты айдан кейін тағы кетті мхм
сіз і күніне сол күніне деп алайықшы қанша шөлмек ішесіз
маған мысалы үшін ы сол
бір бес жүз грамм жетеді
күш жоқ ыыы жас келді
сіз қазір өзіңіз жұмыс істейсіз ғой иә ну былай істеймін
қандай ыыы ана кафеде қазір связь жалғаватырмын мхм кеше болған кафе
а сіз ыыы қазір қай жерде тұрватсыз сонда істеп жүрген жерде
үйіңіз жоқ жоқ бөлек баспана жоқ мхм
а сіз ыыы ішімдікке ақшаны қалай табасыз

кім кездеседі әртүрлі адам
ішетін адамдар сіздің араласатын ортаңызда көп қой ондай иә көп ондай
енді оған көп керек жоқ бір жұмыс жасап жүресің біреуден сұрайсың енді
серік аға ішпеген күніңіз болды ма
болды мхм қазір мысалы үшін ішпей жүрмін жұмыс істеп жүрмін

ы бір айға тақап қалды
ы қанша жасыңыздан бастап ішкілікке салдыңыз сонда мен і тура алмаймын отыздан аса отыздан аса
ол кезде отбасыңыз бар ма еді бар
қазір қаншадасыз м қазір нешедесіз елу бестемін
бір жылда да болды ішпей жүрегенім спортпен айналысып жүрегенім мхм жеңіл атлетикамен айналысқанмын
сіз жоғары біліміңіз бар отбасыңыз болды қызметіңіз болды
ы не себеп болды жалпы қолыңызға арақ алуға не себеп болды әрқашан әртүрлі себеп болады
мысалы мысалы бірде бірдеме ыыы жүрмей кетеді нетпей кетеді сосын ай ішесің бәрі ұмытылады
сіздің жолыңыз болмай қалды иә сондай аха
жолыңыз болмай қалса содан кейін бірден і шөлмекке
бір қуанышта ішеміз ыыы мысалы үшін қасымдағылар екінші күні жұмысқа шыға береді маған ы енді мен жалғастыра беремін сондай да
мүмкін ортаңызды өзгерту шығар өзгерту керек шығар орта ортаңызға да байланысты ғой әрине
жаны саудың тәні сау дейді ол бірнәрсеге бірнәсе байланыс болмаса ол болмайды
серік аға отбасыңызбен соңғы рет қашан көрістіңіз хабарластыңыз
енді мен ыыы отбасым ы баламмен ұлыммен міне қашан наурызда апамның үйінде қосшыда мхм бардыңыз екі апам болды ы ұлым болды немерем
олар өздері сізді іздеп келмейді ме вот неге іздейтін шығар телефонымды жоғалтып алдым сосын сол звондап отырған
ы солармен көріскен кезде сізге осы зиянды әдетіңізді бетіңізге басып айтады екен сіз өзіңіз айтқан ыыы осы бағдарламаға дейін тілдескенімізде айтқан едіңіз
ұлым бір ақ рет айтты маған ұлым айтты енді бұл әңгіме бәрібір бір күні болуға тиісті деп
иә енді нетіп қиналып нетіп айтты ыыы жыламсырап мхм сосын апам бар осында
сізді қоюға не кедергі деп ойлайсыз өзіңіз кедергі
не кедергі жасайды сізге қандай кедергі бар ешқандай кедергі жоқ
онда неге қоймайсыз
олжас бізде айтады ғой көбінесе кісілер мына өткен кеңес одағынан келе жатқан аталарымыз бабаларымыз
может мүмкін ыыы жанұясында ертеректе болған шығар осындай көрініс
ондай байланыс жоқ па алдыңызда өткен көкелеріңіз аталарыңызда сондай бейім болған сондай
қанмен келетін нәрсе емес пе екен жоқ
онда қалай жеңе алмайсыз онымен күресу керек мысалы ыыы спортқа қатысып бір ыыы өмірден бір қызықшылық табуға болады ғой
өсіп келе жатқан өскелең ұрпағыңыз бар мысалы сондай ой салмайды ма сізге күресу үшін
егер балаңыз сондай сізге айтып тұратын болса соны қалай қабылдайсыз сіз күресу үшін мысалы
сол балаңыз айтқан кезде қандай әсерде болдыңыз енді қысылдым мхм
сіз балаларыңызды сағынатын шығарсыз бұрынғы кезді сағынатын шығарсыз
тірі адаммын ғой жүрек бар іштен шыққан бала
марат аға сіз өзіңіз ішіп көрдіңіз бе алкоголь өнімін ы
жас кезде енді жаңа студенттік кезде мысалы ортаға байланысты деватқаным сол жалпы ортаға ортаң қалай болса ортаға байланысты себепкер
біреулері басқаша жаңағы айтады сен енді кімнен артықсың мысалы ортада болғаннан кейін жас кезінде ы сол уақытта болады
бірақ кейін келе мен мысалы өмірде бір ләззат табасың қай жағынан тәні саудың жаны сау дейді аға
өзіңіз санаңызға ой салыңыз қандай өмір қызықты
оны спортпен бір ерекшке бір әдебиеттік бір қазіргі кезде көп қой информациялар мысалы әлеуметтік желілерде мысалы
ыыы жалпы айтқан кезде мына ыыы құрбы құрдасыңызбен әңгімелесіп отырғанда рухани қазір үлкен ләззат алатын жақсы жақсы азаматтар бар өзінің сондай адамдарды табуыңыз керек қасыңызда
сонда өмірді бір минут болса да маған қымбат қазір мен соны іздеймін
бір минутымды босқа өткізбей қалай өткіземін екен кісіге жақсылық жасасам ба екен бір кісіге себепші болсам ба екен
кішкентай балаларға шәкірттік і шәкірттіктерімді өсіруге өндіруге
болашақта ы қазақстанымыздың егемен еліміздің өркениетті болуына кішкене себепші болсам екен деген сондай бір ойлар келеді маған да
марат аға менің түсінгенім бойынша бірінші ортасын ауыстыру керек деп тұрсыз ғой әрине ортаға байланысты ғой
ортада отырып ол төмен түсіре беретін болса ойбай өйтейік жаңа жүйкені ыыы тоздыру ғой мхм сондай содан қашу керек
сіз өзіңізде мысалға достарыңызда осы ішкілікке салынып кейін ыыы жақсы өмір ыыы жақсы өмір сүріп кеткен адамдарыңыз болды ма әрине әрине
енді жаңағы жанұялыққа байланысты көп ыыы нәрселер болады ғой бізде енді әртісте
біреу қаламайды ей бұл әртіс қой бұл пәленше деп жаман оймен айтады
біреу ыыы сеніп жақсы жағын айтады халыққа керек жағын айтады халықтың жүрегінен алатын әуендерімен әндерімен
халықтың батасын алып жатады бұл үлкен нәрсе бұл екеуі екі бөлек нәрсе жер мен аспандай соны түсіне білу керек ортаға
әрине ішіп жүрген азамат болса бір айтасың екі айтасың одан кейін үшіншінде айтудың қажеті жоқ оған іспен дәлелдеу керек қандай іспен
спорттық іспен сені көреді жүгіріп жатқаныңды тенис ойнаватқаныңды волейбол
болмаса жаңағы рухани жаңғыруда бір өзіңді өзің бір ыыы бір жақсы ләззат алатын бір нәрсені тапқаннан кейін ол сүйсіне бастайды сізге сондай орта іздеу керек
қуанған мырза айтып өтсеңіз ыыы серік аға емделуге барған бірнеше рет емделген бірнеше тәсілдерін қолданған
ем әр кез қонбайтыны ма сонда
сізге ы ерік күш өзіңізге сондай ы өзіңізге опора іздеу керек сізге
бір айлық ем қабылдады ол жеткілікті ме бір айлық ем ол мысалы организмді тазалау үшін ғана мхм тазалау үшін ғана
жаңағы мынау арақты ішкен адам жаңағы арақты ыыы жаңағы ету үшін бауыр бауырды сосын поджелудочный железа дейміз солардың ферменттері бар
сол ферменттер екі түрлі ііі фермент жұмыс істейді де соның алғашында ыыы бауыр бірте бірте өзінің функциясын нашарлата береді
жаңағы бүкіл жаңағы ішілген арақты түгелдей ы залалсыздандыра алмайды
содан кейін барады да ол бауыр бірте бірте іседі іскен соң бірте бірте оның ыыы жағдайы нашарлай береді
емдеу мүмкін бе емдеуге мүмкіншілік бар
ол үшін бұл жігітпенен өзіменен жақсылап әңігемелесу керек
иә оның ыыы барлық убеждениесін дейміз ғой енді убеждениесін соны санасын бәрін оятып өзінің адам адамгершілігін оятып
иә дұрыс жолға түсуіне ықпал жасау керек
менің ііі жұмыс стажым елу екі жыл болды
сондықтан маған келіп сіз хабарласуыңызға болады жаңа мен сізге визиткамды бердім
визиткамды бердім енді хабарласыңыз
тегін емдейсіз бе
бізде енді частный центр болғаннан кейін ыыы алғашында тегін ы консультация беремін ыыы ем домға келгенде ы уже төлуге тура келеді
серік аға сіз ііі өзіңіз емделуге дайынсыз ба
емделгіңіз келеді ме әрине мхм
отбасыңызбен қайтадан табысқыңыз келеді ғой енді ара ашылып кетті оны жақындатуға болады жақсы жүріспен
бір жағдайды ескеру керек мына ыыы жаңағы ауруханаға жатып емделгенде мына ыыы
жаңағы бұрын емделіп шыққан компандар бар иә олар алып келіп бөтелкені алып келіп жіпке тағып жерінен балконнан сізге тартып әперіп тұрады
сіз сізге оны сізге тыныш қоймайды оны
иә оны бірте бірте қайтып бәрібір сол жерде жатып ақ ішіп жатады олар м иә
бәлендей контроль жасап мысалы сторого ы тюремный условие емес қой
ыыы ол жерде кәдімгі свободный общение иә үйреншікті сол бойынша сөйтіп сөйтіп арақты жалғастырып іше береді олар
иә әдістерін білемін мен олардың
мхм өйткені ыыы бұлар ы қазір егер ыыы мына принудительный лечение деген бар
мәжбүрлі түрде емдеу мәжбүрлі түрде оны мәжбүрлеу үшін алдыменен ағайын туғандары арыз жазады милицияға
милиция апарып сосын судьяға апарып алдына қояды да сосын не шешім қабылдатады оны принудительно емдеу керек деп
сонда бір жарты жылдың ішінде бұл кісі мүмкін мүлде ада болуы мүмкін бірақ оған өзі төзімді болу керек шыдау керек
дерт белгілі ем неге қонбайды сәл ғана жарнамадан кейін білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы ащы судың азабы тақырыбын талқылау үстіндеміз
батима ханым сізде қандай жағдай сізде не болды
менде балам бар жалғыз балам бар әлібек дейтін аты сол жасы отыз төртте і біраз жылдар ішетін болды қатты тоқтамайды
өзім мынандай жағдайда отырмын міне оперциядан кейін осындай не болып қалдым инвалид болып қалдым
өзім өзіміз квартирада тұрамыз балам тыңдамайды
ы периодический вот түсіндіресің айтасың балам қойшы ішпеші жаным сол адам сияқты тұрайықшы не етейікші деп ы олай өмір сүргісі келмейді балам
оған не себеп деп ойлайсыз не себебін мен білмеймін түсінбеймін өзі маған жалынады мама маған көмектесші мен қалай тоқтатайын мына арақты деп
жасы нешеде жасы отыз төртте отыз төртте
қанша жыл болды ішіп жүргеніне ішкеніне уже бір
біраз жылдар болып қалды ғой шамамен шамамен бір жеті жыл болды жеті жыл болды да тоқтамайды мхм
үйленген бе үйленген жоқ әлі мхм семьясы жоқ баласы жоқ енді әлі үйленген жоқ
жұмыс жасайды ма жұмыс болғанда жұмысқа тұрады жақсы жерлерге жұмысқа тұрады оп оңды мхм
жұмыс істейді содан бір айға мхм анау несін зарплатасын алады ы үйге де жетпейді білмеймін
сол даладан ішеді сол таратады өзі кішкене ақкөңіл мінезі несі сондай үйге даже бір бөлке нан әкелмейді если ы не
достары бар ма достары бар әртүрлі достары бар мен білмеймін ғой
далаға шықпаймын не етпеймін мен уже төрт жыл осы үйде отырмын өзіміз ііі квартира снимать етеміз
екеуіңіз ғана екеуіміз ғана съемный квартира сол алған пенсиямды сол квартираға беремін отыз мың
балаңызды емдетіп көрдіңіз бе апарып жаңағыдай баламды емдетіп көрдім осы жақтағы ы астанадағы наркологияда жатты қанша рет мхм
жиырма бір күн өзі де барып жатады кейбір кезде қанымды тазартып мама не етейінші мне уже это ішкім келмейді деп шаршадым деп солай не етеді өзі айтады
сосын сол жатады сол жиырма бір күн болады сосын кейбір кезде ыыы бір айға это жоқ бір ай емес алты айға өзім жатқыздым
бір бір екі рет жатқыздым заявление жазып прямо принудительно қылып сол жатқыздым
содан балам екі рет сол по пол года жатты жарты жылдан сосын одан кейін осы тақауда тоже қоймайды қоймайды уже шаршадым әбден
сосын тағы заяление жазып үйде маза жоқ постоянно не өзім аурудан қажимын ауырамын
обезболивающий таблетка ішіп отырамын жиырма төрт сағат міне қатты не сүйектерім сынып прямо ауырады қақсап
сол келеді түн болсын күн болсын күндіз ұйықтап алса түнде тұрады свет жағып не етіп а күндіз отырамын оны күтіп қандай келеді екен
шөлмекке ақшаны қайдан табады сонда сізден сұрайды ма енді ол жұмысты біресе істейді дедіңіз біресе істемейді дедіңіз
ыыы арақ араққа меннен сұрамайды далаға кетеді далада ішетіндер бар ғой енді біраз адамдар сол кезде жиналады да видимо солай ішеді
балаңызбен сөйлесіп тілдесіп не түрткі болды ыыы қалай шешейік бірге шешейік осы мәселені деп бір әңгімелескен жоқсыз ба
айттым айттым әлібек давай это кодировать етейін сені нелерге апарайық больництерге апарайық не етейік көрсетейік ы сені деп
ы мама давай дейді де не етеді де енді үйде оп оңды жүреді бір жұма ішпейді может жарты ай ішпейді сосын ішіп кетеді
өз өзін порядокқа алады не етеді сосын бір шықса там жұмысқа барамын өйтемін бүйтемін дейді де ішіп келеді тойып араққа енді не істеймін мен
сонда сіздің айтқан әңгімеңізге қарағанда оған ішпеу үшін үйден шықпау керек болып тұрғаны ма
егер үйден шықпау керек болып тұрғаны ғой сонда
ы жоқ сол үйден шықпағанда енді үйде оны ұстап отыра алмаймын ғой мен аха
оған наоборот айтамын мен бар жұмысқа бар жұмыс істе это адам бол деп арақты қой деп ішпеймін ішпеймін дейді де енді даладан келеді де тойып келеді
бірақ ыыы таңертең тұрғанда бас жазуға сұрайды меннен мама берші бір бес жүз теңге үш жүз теңге деп
иә жоқ менде ақша мен саған қайдан аламын говорю мен квартира төлеймін говорю тамағым бар дәрім бар говорю мен саған араққа ақша жоқ деймін ау
андағындай жауап естіген кезде ашуланбайды ма ы ашуланбайды кетіп қалады енді не істейді кетіп қалады
жалғыз өзіңіз тәрбиеледіңіз бе баланы жалғыз өзім иә мхм
бала кезінде қандай еді өзі бала кезінде енді жалғыз болғанда әжелері болды ғой екі әжесі болды солар тәрбиелеп не етіп еркелетіп жіберді керемет
енді ол кісілер қайтып кетті қазір мен соның несін көріп отырмын
сол баланы а бірақ біз кішкентай кезінен оп оңды воспитывать еткенмін тәрбиелеп не етіп бес жасынан тазалыққа үйретіп
ішпесе адам алтын а ішсе осылай вот үйде скандал ақай шу мен есікті жауып аламын порой кіргізбеймін
маған демалу керек мен постоянно дәрі ішемін не етемін демалу керек уақытында жату керек уақытында тұру керек
есікті ашпаймын далада тұрады қағып терезе есікті қағып сол сондай жағдай
сол ы мас болып келген кезде өзіңізге бір ы қоқан лоққы көрсетеді ме
қол көтереді ме жоқ қол көтермейді
сөз ы сөз айтады ма енді сөз айтады ыыы нервы кішкене нервы нервный вот не етеді психовать етіп
не айтады сонда батима ханым не айтады сонда қандай сөздер айтады енді
әртүрлі сөздер айтады енді қалай
жоқ әскерде болған жоқ кішкене енді бала еркелеу болды сол енді қазір
не шаруа істедіңіз а не шаруа істедіңіз
мен ба мен торговляда істегенмін а
сіз сонда саудаға кетіп қаласыз күні бойы бала ыыы сол әжелерімен жүреді де
өзі де жұмыс істеп жүрген жоқ өзі де жұмыс істеп жүрген ы бірақ ы енді ақшаларын сұрамаймын енді қайда жібердің ой мама анау купил мынау купил дейді м
жалпы ортасын білесіз бе достары бар ма ы достары бар да
неге бейім өзі мамандығы не қызығушылық бар ма өмірге деген сол былай
енді әрбір адамның әрбір мамандығы бар ғой енді сол енді далада жиналады ғой далада кездеседі
мен оны қалай енді артынан жүре алмаймын ғой
достарын білесіз иә достарын былай келіп тұратын балаларды білемін
сіз бұған дейінгі ыыы қолданылған ем неге нәтижесін бермеді ойлағанмын бір кодировать етуге деп маған сондай бір көмек керек баламды тоқтатуға
басқаша тоқтата алмаймын деп тұрсыз ба
басқаша енді қалай мен тоқтатамын мен уже былай айттым енді психологический да былай не да енді білмеймін мен уже қалай айтуға мен уже сөзім жетпейді
жаңағы мен айтып отырмын ғой жаңа жас кезінен бастап ішті ғой бала
где то он жеті жасынан он жеті жасынан пиво ішіп жүрді
мынау көшеге шығып соның көшенің тәрбиесінің ықпалына кетіп қалады ғой бала иә көрдіңіз бе
солар біріне бірі ы аздап аздап кішкене кішкенеден сыра ішеді содан кейін араққа көшеді
мхм сөйтіп сөйтіп ыыы салынып кеткен балалар байқамайды өйткені ыыы подростковый возрост дейміз ғой жасөспірім кезі
сол кезде балалардың жаңағы алкоголизмге тез ұрыну ғажап емес бір жылдың ішінде бала ішкіш болып шыға келеді алкоголик болып
оны ыыы оны олар дұрыстап осозновать етпейді мысалы ол мен алкоголикпін деп айта алмайды ол
өйткені оның өмір тәжірибесі жоқ ы
меніңше ол егер ол айтып отыратын болса мама маған көмектесші маған көмек керек
сол кезде айтушы еді ол а қазір асқынып кетті демек ол қазір і алкоголизмнің екінші стадиясына өтіп кеткен адам
салынған адамдар басында міне мен бүгін қоямын болды мынау соңғы сөзім дейді де әрі қарата ішімдікке қайтадан кетеді
ақша табатын олардың өздерінің таныс орталары болады тіптен ыыы олар мына отырған адамның ішінде кім ішуге жақын өзіне тартып отырады өздері бір біріне жақын
одан кейін олардың соңғы сөзі ол ешқашан бітпейді себебі біздің практикада мысалы не істеген уақытта сол ішімдіктің түбі ретінде бірнеше адамнан өлім көзі ғана көреді
балалары ең ауыры бұл ішетін адамдардың өздерін ойлағандығы себебі олардың ең қатты қиналатыны баласы жары
қоғамның алдындағы ұялуы ар намысына тию олардың ыыы күннен күнге жаңағы пайдасына жеткіземін деп ертең әйелі қиналмайды ма оның қиналады
әйелінің балалары қиналмайды ма қиналады оның генетикалық бірде болмаса бірде факторы туындамайды ма туындайды
сондықтан да ол жағынан ол үйлену арқылы ол мәселе шешілмейді оны босқа басқа адамның өмірі құриды басқа баланың өмірі құриды
сондықтан да ол психологиялық сөйлестім деген де жарамайды
тәрбиеге жалғызбасты тәрбиеледі деп оған да келтіруге болмайды себебі жалғызбасты тәрбиелегеннің өзінде де көкке көтеріп отырған адамдардың саны аз емес мхм
сондықтан да бұл ы таза ем факторында психологияны да қолданып терапияны да қоладанып оның жаңағы қажырлығын дамытпаса оны ем іске асады деп айту да қиын
шыны керек егер адамда физикалық тәуелділік асқынып кетсе ол адамды қалыпқа келтіру қиын және кейде
көптеген жағдайда қиын оның ішінде әйел адам туындаса оны келтіру мүмкін деп айту да қиын
біз ыыы жалпы ащы судың азабы туралы айтып жатырмыз бірақ осы ащы суды татып сол арқылы ақша табатын адамдар да болады
иә руслан мырза айтып өтсеңіз қандай қызмет ол
ол мейрамханаларда бармен дейді қазіргі уақытта мхм ол біздің міндет міндетіміз болып табылады ол құйып беру немесе коктейльдер жасап беру сол адамдарға
сапасын дұрыстап беру ішімдік деп сіздер только бір арақты ғана айтыватсыздар иә ал бізде ол арақта тоқталмайды ғой иә
қазір ішімдіктің не деген түрлері бар он он бес жиырма даже одан көп түрлері бар
арақ ол арақ деген ол ең арзан ішімдік зависимый адам ғана ішеді ал бірақ басқа ішімдіктер түрлерін ол адамдар өздері келіп бір демаламын деп ішеді оны
былай алкоголик болып кетемін деп ешкім ішпейді бізде бізде олар демалу үшін келіп ішеді
бірақ содан басталады дейді бірақ одан басталмайды ол ы әркімнің әркімнің не қалай айтсам болады қалтасы жетпейді оған а
басқа түрлері ол мықты түрлері ол ыыы адамды алкоголикке апармайды олар
апарса да ол қалай айтсам болады анау мақтану мақтанып ішетіндерді апарады мақұл сол мақтанып ішетіндерді апарады
ал демаламын дейтіндерге ондай ондай жағдайға жетпейді мхм
ііі самилия деген қызметті білесіз ғой білемін
өзіңіз де болдыңыз ғой болдым мхм
мәнісі қандай оның мәнісі ол шараптың маманы деген сөз самилия шараптың маманы
ал шарап дегеніміз ол жүзімнің жүзімнің несі і жүзім жүзімнен жасалатын ішімдіктің түрі ашытудан басталып сол жүзім жүзімнен алынатын шарап
оның дәмін көру иә оның дәмін көру
оның ыыы әр қонаққа дұрыстап жеткізу қайда қай жақтан жасалған қандай ы сорттан жасалған
өзім бе иә ол өзім только ыыы біреуге ашып беремін ғой мысалы предлогать етемін
сатылады ол елу грамм мен ішіп көру керекпін ол дәмі кеткен бе кетпеген бе
елу грамм ол арақ сияқты емес ол ол максимум барса он төрт ақ градус тұрады а арақ қырық градус тұрады шараптан ешкім мас болмайды
а сондықтан ол шараппен ыыы не деген ақша көруге болады қазір уақытта бір шарап ең арзаны жиырма бес мыңнан басталады
енді ойлай беріңіздер мейрамханада әшейін адам жүрмейді ол жерде одан жақсы пайда көреді адамдар
жалпы оның дәмін і дәм тату қызметі ыыы қымбат па
дәм тату қызмет ыыы
сіз өзіңіздің табысыңыз ы жоғары болды деп айта аласыз ба аз деп айта алмаймын ол жақсы пайдасы мықты
алкоголик боламын деп қорықпайсың ба жоқ қорықпаймын
иә енді сіз ы қауіпі бар ма оның мысалы енді күніне қаншауын ішесіз сонда жоқ күніне ішпеймін аптасына екеу үшеу
аптасына аптасына қауіпі бар ма мысалға енді жай ғана көремін дейді мысалға
күнделікті әрбір клиенттен ы проба жасап ішіп отырсаң күніне қанша ішіледі сонда
мен күнде ішпеймін ғой аптасына бір екі рет елу грамнан ғана ішемін ол вино он төрт градус крепостьпен
ол алдағы уақытта болашақта әсер етпейді ме
егер проблема ол соны жазамын деп бір ішіп көрсе одан кейін бас жазылмайды деп тағы іше берсе
сосын демалу керек деп іше берсе онда бірте бірте күш жинауға болады
жинала береді дейсіз ғой арғы жағынан
стресс уақытында көбісі ішеді ғой стрессте мен міне мынаны ұмытамын осы проблеманы а бірақ проблема да шешілмейді тек зиян келетін өзіне ғой адамның
болған жоқ па өзіңізде ондай руслан мен ақша көзін жоғалтқым келмейді мен ондайға бара алмаймын
мхм прибыль дейді ғой мен оны жоғалтқым келмейді значит мен ондайға бармаймын
алғашында алғашында психикалық і тәуелділік болса бара бара ол физикалық тәуелділікке көшіп кетуі мүмкін
байқамай қаласың өзің қалай өткеніңді
жасыңыз нешеде қазір жасым жиырмадан асты
жиырмадан асты енді ғана былайынша айтқанда жігіттік жасқа енді келе жатқан жаста
бірақ менің табысым жақсы ыыы деп жаңа өзіңіздің осы бір жұмысыңызға сменаға түскен уақытыңызда дәмін тататынын білдіріп тұр да жұмысыңыздың қандай екенін
күнде істемейсіз значит бір күн демалып бір бір күн істейсіз екі күн демалып қаласыз бір күн істейсіз деген сияқты да
бірақ мына әңгімеңізді қазір ол естіватқан жасөспірімдер і мен де осындай жұмысқа барсам керемет ақша табады екенмін
бір жағынан ішіп жүре береді екенмін деген бір жеңілтектің жолын қалайын деп жүрген жас реклама жасамай ақ қояйық бұл нәрсені
і біріншіден сізге өтініп айтарым ы бұл нәрсені анау қазақта жақсы сөз бар ыыы жұмысы жоқтық ы қарны тоқтық аздырар адам баласын дейді ғой
ал мүмкін жұмыс қылып кәсіп қылып алған болсаңыз бұл кәсіптен тезірек қайтуыңызды мен сізден өтініп сұрар едім
і серік ағаға мен бір ы сұрақ қойғым келеді
серік аға жалпы әкенің тәрбиесін қаншалықты көрдіңіз әкеңіздің неше жасына дейін тәрбиесінде болдыңыз немесе әкеңіз болды ма
немесе әкеңіз дүниеден ерте дүние салып кетті ме
енді сіздің ол бір түбіне үңілейікші
неге оның біз арақ ішіп кеткен кезін зерттей береміз
араққа дейінгісін мүмкін зерттесек сол уақытта ішіп жүрген бауырларымызға мүмкін соған дейінгі бір себебін анықтау ғой бұның бұл передачаның несі түпкісі
қажеттілік біз іштің не қойды неге бүйтіп жүрсіз деп ішіп қойғаннан кейінгі мәселемен ол мәселе шешілмейді
бұның түбіне кез келген нәрсенің қатесін тоқтату үшін оның біз тарихына үңілеміз түбіне барып и келешек зерт жеткеншекті ол сол тарихты қайталамау үшін
дәл осы сұрақты сәл ғана жарнамадан кейін білейік жауабын арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы ащы судың азабы әңгімеміздің арқауы
ііі серік мырза ы айтып өтсеңіз і сіздің ыыы өзіңіз өскен отбасы қандай еді
енді әкем көз жұмғанда мен отыз жасым отыз екіде әкем сексен беске келіп қайтты
мені әкемді арақ ішкенін көрген жоқпын темекі шеккенін көрген жоқпын бала асырады
енді тоғыз бала болды мен сегізіншімін ы үшеуі
енді жасты баладай қайтып кетті сәби алтауымыз болдық соны көтерді нетті іхі
мысалға кез келген алып қарайтын болсақ мен мысалға жас кезімде өзімнен алып қарайыншы иә
ы бірінші перзентім дүниеге келген кезімде мен жас болдым не бары жасым жиырма төртте
ы сол кезіндегі баламеннен қазіргі мынау осы жақын арада босанған әйелімнің кішкентай баламыз енді ол да өсіп қалды
екеуінің менің жас кезімдегі осы бір қызу қанды кезімдегі баламменнен кішкене ақылымды тоқтатып кез келген нәрсенің байыбына баратын кезімдегі келген балам екеуі екі түрлі
яғни бір семьяда он бала болатын болса он түрлі характер болады мхм қарап тұратын болсақ
мен енді таңғалатыным жаңағындай енді біз анау әке көрген оқ жанар шеше көрген тон пішер дейді ғой кез келген мәселені бұл тәрбиеге байланысты деп ойлаймын негізі
өйткені мен өзім осы бір бірнеше жыл білім саласында жұмыс істегенмін ы сонда ыыы осы бір сөйлесіп
көбінесе ы осы бір бұзықшылық жолға кішкене осындай бір жеңіл жолға көп жағдайда әкесі жоқ балалар барады
көп жағдайда тоқсан процент
өйткені әкенің берген тәрбиесін шеше жүз жылда да бере алмайды оның бір жылдық тәрбиесін
түсінікті ыыы алтынбек мырза айтып өтсеңіз жалпы дінде ыыы осы ішімдікке ішімдікке қатысты қандай үкім
ы жалпы мына жерде қазір көптеген мәселелер айтылды ыыы ағамыздың қалай түсіп кеткендігін жаңа түсу арқылы отбасынан ажырап кеткенін
бала шағасынан алшақтап қалғаны және ыыы маман ретінде ағамыз да оның денсаулыққа қаншалықты зиян екенін жеке тұлғаға отбасына қоғамға зиян екендігін
және тағы бір себептер марат ағамыз да ортаның да оған негізгі себеп арқау болатындығын да жақсы айтып өтті
осының барлығын алып қараған кезде жалпы ішімдіктің жеке тұлғаға отбасыға қоғамға мемлекетке тигізетін ыыы зардабы зияны ұшан теңіз екендігін көрсетеді
бізде ресми тіркелген иә ыыы санатқа келетін болсақ жүз сексен алты мыңнан асады екен маскүнем ретінде тіркелген адамдардың саны
енді ол мақтанатын нәрсе емес әрине бізге қай қайсысымызға болсын ол ыыы қуаныш әкелмейді
ііі ислам дінінде і өзінің нақты өкімін айқын да ашық берген
алла тағаланың ыыы кәләм болған құранын кәрімді алып қарасақ та пайғамбарымыздың хадисын алып қарасақ та да бұл ішімдікті үзілді кесілді харам деп үкім берген
әлемде болып отырған дерттің бірі бірақ мұсылман елдеріне бара қалсаңыз мұндай нәрсені көп көрмейсіз
мәселен сауд арабиясын алыңыз ол жерде ішкілікті ішпек сатудың өзі тиым салынған
қазіргі таңда дәл ыыы біздің әлемде болып жатқан қай мемлекетте болса да қанша миллиардтап ақша жұмсатып оның алдын алып жатқан жоқ
а бірақ кезінде осыдан ыыы он бес ғасыр бұрын пайғамбар мұхаммад кезінде бұл да осындай ыыы дертке шалдыққан еді
яғни ішімдік деген суша ішіліп адам деген ііі былай айтқан кезде сол дастарханның негізгі сәніне айналдырып алған кез болған
ыыы сол ішімдік бірақ жиырма үш жылдың ішінде тиылды
қалай иә қалай дейтін болсаңыз міне мұхаммед пайғамбарымыз келді қырық жасында пайғамбарлық келді
сол кезде қоғам өте бұзық еді араб өлкесі ы бұл болған оқиғалар араб өлкесі өте бұзық еді
тіпті сол ішімдікті ішіп алып өзінің баласына қызына дейін зина жасау
өзінің әйеліне жаңағы мал ретінде дүние ретінде қарау оны керек болса сата салу деген нәрселер
өте кішкентай қыз туса ол ар намысыңды қорғайды деп ішіп алып апарып жаңағы шұңқырға көме салу деген нәрсенің барлығы ол кезде болған
мхм қазір мысалы біз кейбір нәрселерге таңғалып қараймыз ғой анау балаларды туды да мусорға апарып тастап кетіватыр дәретханаға апарып тастап ол сол кезде де сондай болған
одан қалай арылды ешбір бір тиын да болсын жұмсаған жоқ оған арнайы бір мамандар дәрігерліктерді де ыыы тартқан жоқ оған
тек бір ақ жол ол алла тағаланың барлығын бірлігін және адамның өмірге келген мақсатын үйретті болды
оған пайғамбарымыз тек қана ы уағыздап насихаттап қана қойған жоқ ол іспен көрсете білді
бұл көп мәселені ашады өйткені ол өзі і жаңа әкеден деп отыр ғой әкеден де жетіп қалған адам
ы ол анадан да жетім қалған адам атадан да жетім қалған адам қойшы болған саудагер болған
бірақ ол сені кім осылай тәрбиеледі деген кезде мені тәрбиелеп осылай мәпелеп өсірген ол алла дейді жаратушы ием дейді де
өйткені қоғам бұзық қоғам болып тұр ол сол ермей ортаға олай тап таза болып қалуы ол ыыы былай айтқанда кездейсоқтық нәрсе емес оны алла өзі тәрбиеледі
енді соны алланың айтқанын жеткізді адамдардың түйсігіне санасына ұялата білді жеткізе білді
оның шын ақиқат екендігін жалпы адам не істеп не қою керек екендігін ыыы быйлай айтқан кезде ақ пен қарасын ажыратып берді
соған сеніп адамдар үзілді кесілді бүкіл ішімдікті тастап мхм тиылып кетті бұл жиырма ақ үш жылдың ішінде ғана болған нәрсе
біз мысалы тәуелсіздік алдық жиырма бес жыл болды біз әлі күнге дейін маскүнемдікті айтып келеміз әлі күнге дейін шылымды айтып келеміз
әлі күнге дейін жаңағы ы нашақорлықты айтып келеміз бірақ ы тиылватқандар шамалы
бірақ қуантатын жағы қандай қазір жастарды көбін көрсеңіз осы ішімдікке жақындау деген азайып бара жатыр
тойларды қарасаңыз қазір үйленген кезде дастарханның үстінде арақ емес керісінше қымыз қою жаңағы қымыран қою
иә халал той деген нәрсе ы жайылып бара жатыр мына ағаларымыз көріп те жүр ғой ііі біз де өзіміз де соған куә болып жүрміз
серік мырза ы айтып өтіңізші сіз і қазір ы уақытша жұмыстасыз
енді мүмкін сонда қалатын шығармын а мүмкін мхм
жалпы өзіңіз і нені армандайсыз қазір енді мынаған енді жоламасам бәрі жақсы болады
жұмыс қолымнан келетін істер бар мхм ол әлі денсаулық әлі біткен жоқ
тұрақты жұмыс қалайтын шығарсыз мхм керек ондай жұмыс тұрақты
кез келген жұмысты істейсіз ғой енді мамандығым бар жақсы мамандығым бар
қазір жасыңыз елу бесте иә елу бесте іхі
енді он жылдан кейін алпыс беске келесіз жетпіске келесіз былай болашақты ойламайсыз ба он жылдан кейін өмір не болады кішкене денсаулығыңыз өзгереді деген сияқты
мен тек қана алпыс бесті ойламаймын мен мәңгілікті ойлаймын
жоқ енді і ренжімеңіз ы семьяңыз кетті ы туыстарыңыз бөлек тұрады енді басыңызда баспана бар ма қазір жоқ баспана жоқ енді бөлек
енді алпыс бес жетпіске келген кезде үлкейесіз сол кезде қайда барасыз дегенім ғой далада қалмайсыз ба дегенім ғой қалмаймын
сенімі бар былай қарап отырмын денсаулығыңыз бар аяқ қолыңыз бар
а если үмітсіз шайтан дейді ы үмітіңіз босла болашағыңыз бар деп ойлаймын мен өзім
жас кезде әдемі болғансыз деп ойлаймын енді былай айтқанда
олжеке мен бұған дейін де передачада бір кісілермен міне хабарласып ол кісілерге жұмыс тауып беретін болған кезінде иә
шынын айтқан ы бұл арақ ішетін адамда бұл ләбіз деген нәрсе адам сөзінде тұрып қалу
бірде уәде бересіз бе сіз уәдеңізді уәде құдайдың сөзі деп қазақта жақсы айтылады ғой уәдеңізді бересіз бе сол уәдеде тұру деген мәселе
бұл арақ ішіп жүрген адамда ләбіз деген нәрсе өте төмендеп кетеді былайынша айтқанда сөзден тайып кету мәселесі
мысалға бұл кісілерге қазір жұмыс тауып берейік бірақ жаңағы жұмыс тауып беруге әрекет жасаймыз қараңызшы мен не айтқым келеді гүлназия ханым
бұл кісіге қазір мен жұмыс тауып беріп жатсақ бір айдан кейін қолына ақша тигеннен кейін ішкілікке салынып жатса тауып берген кісіңіз осылай болды деп жатса
мен тауып иә одан жақсы нәтиже болып ы әрі қарай жақсы бір ы жетістіктерге жеткізіп ы бұл жолдан қайтып жатса маған да жақсы емес пе маған да абырой ғой
серік мырза егер ы емделіп шықса сіздің ойыңызша қалай дұрыс болады қайтадан сол ортасына қайтып келгені ме әлде бір жұмыс істеп жүргені ме
негізінде адамды емдейтін анау ертеде біз анау кішкене атеисттің заманы соңғы жағын көрдік қой
адамды адам еткен карл маркс өзінше еңбек деп айтып жүр ғой сол кісінің заманында келген кісілер де бұлар
ы бұл кісілерді енді шынын айту керек еңбең емдейді адамды анау қолды біз әкеміз сондай бір постоянно әрдайым қадағалап
бір минут бос жіберуге болмайды баланы ол кезінде де бүгінде де қадағаланатын нәрсе
бұл кісіні мен енді шынын айтайын қазір ы дос жылатып айтады ы дұшпан күлдіртіп айтады да
бұл арақты қазір салынып кеткен адамды қойдыртып қоятын болсаңыз өліп қалады әңгіменің ашығын айту керек
бірден қойдыртып көріңізші адам өледі
бұл кісілерге бұл нәрсені қатты қатты айтпасақ бұл кісілерге е мен жүре береді екенмін ғой деген бір жеңілдік сондай бір көзқараста болмау керек те бұл кісілерге қатты қатты айту керек
өйткені бұл жаман жолдағы нәрсені біз қатты айтып қайтаруымыз керек
ерсейіт мырза нақты сұрақ ыыы жұмыс тауып бере аласыз ба мен енді шынын айтқанда бұл кісіге жұмыс қарастырайық
серік мырза бүгін айтып отыр міне ммм нарколог маман і емдеуге келісіп отыр
ерсейіт мырза жұмыс тауып беремін дейді ыыы тырысамыз дейді қарастырамыз дейді
өзіңіз қандай ой түйіп отырсыз қазір қоясыз ба
енді ыыы мен өзім тырмысыватырмын
сыйынып аллаға жалынып жалбарынып
ыыы шындығын айтқан уақытта қояды деген сөзді айту емделіп сауығып кетеді деп айту қанға сіңіп кеткен уақытта ол өте қиын нәрсе
сөз ауыр болғанмен оны да түсініп қарау керек сондықтан да ы білмейміз айту өте қиын
тіптен айту қиын бірақ і неге екенін білмеймін мен ііі серік мырзаға қарап отырып бір үміт сенім бар менде
неңіз әрине сенім болған жақсы сенім ол сенімсіз адам ол ы бір нәрсеге адам сену керек бәрібір де өмірде бірақ ы ол адамның өзіне байланысты
серік мырза сіздің ы не айтпағыңыз бар енді сіз ы маған баға беріп мені білмей нетпей баға беріп отырсыз ол да дұрыс емес
мен айтпайымн ішпеймін деп мен ішкім келмейді жолағым келмейді қасымда ішіватса да жолағым келмейді маңдайыма тиді
серік аға өз отбасымен қосылып тату тәтті өмір сүреді екеніне мен сенімдімін мен де сенемін
батпаңдап кіріп мысқылдап шығатын дерт бір адамның ғана емес қоғамның алдындағы қауіп
ауруын мойындағандарды емдер қатары толықпаса екен қайтейік пендеміз ғой аман сау болыңыздар